Nyo natiny fakats fiisok rou pupu tsoiny nainy ayei natiny vegiau non. Roman nyo kaa men guei, nyo natiny tsuei rou tana guei moun tsonyio, fokinai nainy anyi mas tagu rom tana voiny voiny ge fokinai nainy, nyo fakap mirom tan faatsuts. Nyi mas naa me garus fokinai kaa tsuam nyi te fagageits ya, safa kaa nyi gim rom ma nat ya, nyi mas rangats rom e faatsuts manyi. Anyi pin rom tana isen na kaa fokinai nainy ainy mas faarua rom nimam jias. Mes nainy nyi komainy goros rom ainy mas fakats e tsunaun tana toto tsuam. Anyi mas faakats rom, nyi te see gogoros ge faakats rom ai nyi te see tagun. Tee mes nainy nyo natiny tsue of rori fi nei, fokinai kaa tan puputaa to ai bainy seviir, fokinai kaa tovei ai pangis non kaa minon nainy iny pangis. <hesitation> anyi mas fakats Toto tsuam nainy anyi te kakaii rom nyi mas fakats faamuan fakats famuan fi nei, nyo kaatsian rou nyo te kat bus asa, ge nyo kaatsianrou nyo te kaakaa baabainy fan? Fokinai nainy nyi mas kat fakats tsumam iny kaa kakaa faarof vovou. Mesapan nyo nating tsue of rou a kan na tsoiny guei a tsoiny finei anyi mas nongon tsue rom ten famuing asing tsuam a karap, vovou nyo bainy kaa, ai sei te rukauts mami ee. Romam guei tsoiny tsonyo a natiny kaa faamo non, nongon tsue non, nongoing non fo vegiau tan fo muinyasing tsunian karap. Tee mes nainy natiny tsuar vaarik non, tee mes nainy natiny fitaatsun non atsuiny non a kaa na karap an nyo te peits rari. Nyo natiny peits rori, nyo te tsue fokinai nainy mi natiny fifatsuts rom fitatsun iny iny rom a sana, a mi na fuan ma natiny kaa faarof yam faarei fo muasiny an mi na fuan te kaa faarof yam faarei fo muasiny an mi na fuan te kaa faarof koman na numaa, fatsiny vaare na mesmes ge top vaare na mesmes ge nainy ai sing non na isen na kaa fuainy tsuiny ana mi na fuan te kaa faavot mi te sarei ya tana vovou nainy mi karap mi rom ai tsun.